ann amtaan hoo woan laam dura fuded anan yedeen ,simuu kee dabatiaf hyofungoo kee dabaati fungoo dabatii duraa fuded mana fungo malaan daab milango hinchapsenii fungoo haress bitedaa, malanin simuu kiyy daab woan birii hamtuut kass anaa jiraa woan shuleatii duubataan dandee simuu fungoo duur hindabuu.